Dúunya mɛɛ ma, mɔkɛndɛ gbi, hiŋi ii wa lɔ ko mua, ii ya jaje bɛna. Kpaŋ mu ii yɛ ii fa kima. Fa kimaa, a yɛ ii kɔ wa kɛ feŋ gbi dunya ma. Kɛ hiŋi lɔ ii tɔ fa kpaŋdi mɔɔ wa, a be kuŋ ii kɔa feŋ la dunya ma. So hiŋi lɔ ya sɔ ii tɔŋ mɔkɛndɛ and ii wa feŋ la dúunya mɛɛ ma, ii fa kima. Ii fakima bɛ loŋ. ii ya kɛ jii lɔ. Ii sii ii yɛ ii faa kiima. And ya ii fa kiimae, kaamba yɛ ii basaa, a yɛ ii kɔ feŋmu ii waa.